Tëtäguasu Pakistan pe opa oyoavi ara amovece jokope oajete otini jare <hesitation> araku, jokgui ipuerevi oi iroi, erei kua jae ivi ivate oïvaretape